Ny raha ataoko e no za mahazo loteri da mitoboka eky mieritseritsy mandinindiniky raha atao bakeo da <hesitation> mañano raha izay tratry ny drala azonao tamin'ny lotery iñy. Raha vitan'ny drala iñy avao no ahian-teña da zay ny ahiko.